Pol, xam naa séeréer, soose, bàmbara, ten age, mu ngi joolaa, njaago, balanta, waaw yooy de xam naa ko si giir yi.